Fomba andrisihan anaky teña añano fanatanjahan-teña da ampidira anaty kilioba eky izy da. <hesitation> Andesy manaraka an-teña koa mañano fanatanjaha-teña da anontania koa raha tiany atao amin'ny fanatanjahan-teña io sendriky mba misy raha tiany avao avao izañy amin'ny fanatanjahan-teña.